Jwa'n ndyen toz tirna jwa'n zi luz na' jwa'na asta na dib yet asta na asta na yu asta rio asta na tadmena jwa'xa re men tak nryo toztir lozoney. mbay jwa'na xomod ndyoxkua nerla xe nak luz nabana ndamena na nde kuanmena ndamen palad nzoba na aktey ley gabna mena kuakier po yo zamena nday thi wana thy len thy yal kafeba le luz naba nxyob yek ya' kafe mbay na zera nde chumenaza ndyamen ndechumen dib luz za tamod ze yo'i len- len thi palad len thy bed thi bed jwa'n laza thi bed jwa'n. jwa'n narana naze ndyamen ze zynmen- zynmen yo lo mzin men yo zera tya kuymena chu bixmena ze chubixmena dib- dib dib luz mbay ngolo mchu bixa zera naya na tyob nit lyab tir nit asta ndob lab nit zera lajmen luz naya leney nabay o mblaj men luxna thiba ke kii' xaney mbay lo mke lo jwi'n ndoguza zera yo ncheyida' yo yaxa' yo lud silantra'yo ted yek ney mbay ma iz gabna ndob lizlaba na akta komen nit nal yekney ze nche- ze nchelal nad luz na akta jwa'men luz mbay jwa'na ze fuerz pa zenmen zenment nit zekomen lud nit ya yek tyz mbiz laba Mbay lo kued men ze bro ndyoba xajka ndyoba thi zi ma'ba xajka ndyob thi mbera ndyob thi ngida laza tamod ndyoba ndyoba lo ki bro tyoba mbay na lo- lo njuy tiraza njuy naze bloy len- len thi yen naza mday cho plada zi pla- pla yena jwa'men kon zi yej naguz zi yej o konit men thi yej leney ko nzud thi yej leney yo thi yi'n yekney cho pa ra yeja jwa'men axta natoz nawue naxe ndiey luzna na ndablo men lamen lud jwa'nta nzy numenba lud re jwa'n ta re komid jwa'na re wan nchamena re jwa'nnta nzo re ned ned laba ned wana le ren ya kafeba re len jwa'n re jwa'naba nchamen na mas ke mena na nlastamena re jwa'na jwa'n mas nryo lozon jwa'n.